فاخذ يركض وراء هذا الصوت ويسأل من صاحب المعزوفة؟ من صاحب الموسيقى؟ ولا أحد يجيب، يقترب من هذا الصوت، فيشعر أنه قريب عليه، ي- يرجع ويقترب أكثر فيشعرأنه إبتعد عنه فعرف أنه <hesitation> أحد يقوم باللعب معه والمزح.